<hesitation> ù nà mi wa nélèe ni kɔ <hesitation> ikujɔ̀à aá bà kɔ ùŋonì. Kàa ka ka kàá fe ígbɔ ké ájafá si úni ɖí màa ɔmi wá nɔ zóɖi ka ù ɖi ni è ɖèé ke ikeanì, ɔwɔ tu li íɖìlɔ, ɔwɔ ɖèé ke iku màaké nàáa nànà ikujɔ̀à àwa kɔɔwɛ, ikujɔ̀à nà zá wa ɔwɛ. úni sú kàɖi ò nyo ɔ̀gbè, ɔwɔ ɖèé ke ikeanì <hesitation> ɔwɔ ɖàaɔwɔ ɖàa mla íɖì, ɔwɔ ɖàa edidi íɖì nyo ikujɔ̀à lèe, ikujɔ̀à nà wá. Núsú ikujɔ̀à nàmi ònyo, ú nà, à nàá nmu ikujɔ̀à ɖɛ́ɛ́ fo dò ánìkuyì. Káèè kayi ù ɖi ni ò nyo tè è nèé ke íkle wèeè, ɔwɔ nyo áka àtɛ̀ lèe siì, à nàáá mi mù ikujɔ̀àà màaké <hesitation> ɖàa mlaɔwɛ yá á ɖi ónyolínyoè úni ájafá tà kɔ ekpeli bónyolínyoèè. Àjafá ná nɔ ni ówó ba ányi àámi lɔ kóba ɖi bónyolínyoèè ù bàni ówò blàá kɔkóɖí mò màaké bà zé eke ikujɔ̀à, kɔ ìjɔ̀à lɔ kà zó ɖo ówo óɖi, kà zá wanìówò, ikuówò, kɔ kókó kó mì nyo ɔ̀gbè, kó mì nyo ɔ̀gbè, kó ákààmù èle, kó mu ákà ènì lɔ lèe, úni ee úni nálɔ̀ɔ.